Yokhou siré ado yokhou bouré, allah yana ké nkina komé. Ado khadi komé kha, an ga kigné tampilé siné, <hesitation> an da fo sirou ndo fo bouré, an di bogoumé. Yogo ni sino tami do karago, an da fo siré ndo fo bouré bogoumé. Ké mbiré gani nkiyé, fo goumakhou ntéye, yéréwourakhou nianéye. An ganagna lémé nkina séré, an na kama mpayina siri, yéréwourou niane, yéréwourou ntagoumanthio nianéye, a ya kana fo débérini, aye yagounou fo débérini. <hesitation> a ga na lémé ŋoutou, a gana tiye mourounou, an na ti ahankey yéréwourou niananŋa khomi mokho, nta balanŋe nga tini nti lémé nkinanŋa yintinbiné goumé niananŋa, kha foumbé gan nkhoti makha, khoron simé do yékhou lo biré paski yakharé, yakharé khakilé a dépé niane. Yakharé wathia wo yan kata fi ni kou sou sirondine, wo yan kata fi kou bonondine. A yogo a laye guémé kapalé nthiré, a ga kébé <hesitation> khanounou i yimé da, a na kénia khanounou an da. A yogo a laye guémé kapalé mbouré, an ta fofo moula anda. Anké bé da ŋarsékhé ké guéri, an marséne ta ŋarsékhé ké ya, an takhe marséne do yigo ké arsékhé. Yougo ké kha ga na ri a kilou npakane, aye tou i guéda ŋoutou rékhé bé. I dan ŋoutou miskinakhou nia khi man ŋoutou bono rékhé, a na an laga khome a guéde yakhari mpana ké rague mokho bé. Yakhari mpana ké raye fo guébé niane yakharé ké, yakhari mpilandi ké, a na ko yigo ké da, a na ti wathia an niaké a da ké do ké débéri ŋa dé, guili wathia an nan makhi nkoye douna. An na séfe a da. An ga na <hesitation> daga séfe a da, a ga na gni yakharé ké ma maré i kina kitté, xa na diopé gadianŋé. Yigo ké na séfe kha nakha, kha ntakha guéme, khane ké ngadianŋé ya. Kha na ri <hesitation> yakharé ké na rémou gnime djida na nowo a da, a na djidi. Ga na djidi, wathia ado yigo ké problème ga nti nakha, i marséne koundou nia. Ga na liŋe kota bé a do yakharé ga gomou, i gome, guéme liŋe danŋe kota bé, a yi palaci yakhari mbané ké kha yi palaci. Ga na gni kéta yigo ké ga ntakha yakharé ké controléne, an i ké séfe a danŋa a bare i séfé mouke, wathia ké daga tan khakilé. Yakhari mpilandé ké, a télé ti khakilé gna. A ga na fo yogo ni nia a na wokhe, a na wassé a conténe, a ga na fo yogo ni nia a na conté. Kha a do yigo ké guémounté nguéne, yigo ké nta wala dé, a do yakharé ké ya ntoko gadianŋa. Kha ga gni wathia a do yigo ké guéme gome, warandou kou rine nia ké nia nokho. Yigo ké na ti wathie ké, an di niakhari mpilandi nga ta guéme dague. A na gni yakharé ké djidi. Yakharé ké kha na moumé. Soro nati danŋe an, an lanti télé an gan lémé kou toko yéré. An ga nan lémé kou tokho yére, téyinou ndo gouboudo ni, i na térou nkéri yimé. An lémou mpaye, an nan takhou ta lémou. An nan makha yigo ké fayi, an nan makha yakharé ké fayi. A ga na nia yakharé ké saranoŋe makhe, sarano kou khaye yakhari mpilandi ké démane, takh an kompé. An ga na dague lénki an ga na dague nokhou tane sou, an ga na rémé sou sare, rémé ké a ni khokhono nia sarane khan takhi guidéni sarane. Rémé ké fété nga towo mokho sou, a ga moumé mokho sou, a kha nda sokhe ma guére kou digamou sime. Kha ga na nia khomi mé wathia, an ga moule an nan bougue tampiyé ké, an takha tou an léguéri ké, séle anŋe khéri kitane kénka wale ante khéri kitane. An na momé, an na bogue. An ga na bogue an ga na dague, an laye tele guéme yougou tane, a na gnan da lémou kou sou sare an gnigou fana nda. An na dague guome yougou tane, an na guome diakhili. An na gomou yigou tane yimé, an na guome sére siré, a ké nan bana marsane, an nta ndo lémounou kou marsane. An nan lémounou kou tokho i ka an kinan ka fana ké. Lémounou kou na nia rémou yimé, an na nimisse an ga yékhi ka filandi ké. An na ti ngana tou. Na tokhi nka fana. Wouyi nganan thiara ké réguénde a na ti gni ké ya kone anda, nga tine an nan mougni, an nan lémou kou faye peskan lémou kou khéri mpa ga ri wathia anké mpaye galé falé. Séle a ga gni ando yigou filandi ké gué ga makhe tokho domé <hesitation> rémou kou ga na ti wathie ké <hesitation> ma ké yigou filandi yimé a ma fo siri ma ya. A di ma yonki ntore. Ké mbiré rémou kou nia rémou dé, i ga na nia rémou i na ti wathie ké an ni ma wara, ma na dague takhe i kompé. I nati aye yékhou féte doroké an ga rondini an ga bagandine, wathia daga anké nan lakhé bogou an paba do an ma nakha. Comme an ma ya kinane, an ma yan kati séfé nkone, anké lante an thiara gnékhou lakhamine, wathia anké nan koure anké ni faye. Rémé kéké aké ndi fabaye domé xa a moumayé ŋa <hesitation> rémé ké ya, péskan ga da golou bé ni nia sarana ké ma ga baka ka ké, a moumayé ŋéye. Xa ga na nia douwa rémé nia guéne, a ga douwa nia mouroune, a fabé ké yakhé ké ane marsana. A na doro, a na djingué li da nakha. A gui ma moula khadi, i ma na li takhou, wouyi ngano réguéndéye, sakhé ké na yilé kate yougo ké ga na wara wale kalé ga na nia, wathia a na yilé kati ka fana ké. A na daga <hesitation> ti rémou. Yougou yogo ni yéye yimé i na yilé kata mé. An ga giri an ka <hesitation> filandi ké, yougou fana ké <hesitation> kitabé nkara an na nkhawa an nan yilé katan gnougou fana. An ga na yilé kata gnougou fana, rémou ŋa makhe, anké ma kou lémou khéri <hesitation> a ma mpoutou. Xa ga nia wathie an ma rémé sare yougo ké da, an gnougou fana ké da, an li an daga yékhi yougo tane, yougou tane ké khadi an ma diowo djidine, an da séré nia gni no a gua djidi, anké lante ké nkama nguirindine. An djikou ké khade, an takhoune tan djikou ké ya. An ga na nia djikou sire goumé, an do yigou filandi kéye domé. A ga na ti ké bé, an na ti kéŋe paske anké ntakha yékhou <hesitation> séré ntakha yékhou khibaré konanda, an niane kone séré da xa séré nta kone anda. Anké di yékhou mpame paske an ga yékhi fana mbane ande yékhou mpame. Filandi nga na ri aye kho <hesitation> sére guébé kharamokho na nia anké nkharamokho ntakha niane yakhari mpana ké. Anké ndo yakhari mpana ké kéta dango niane kha nakha, khaye guémoundine mé, an nkhalé ŋan makha a kha khalé ŋe makhe. Yigo ké khalé kha ne takhandine nakhané nia, bané sou gaye a nan nkhalé ŋoute. Yéle an ŋa na nia yakhari nkassapé, a an na <hesitation> yougou fana béguéye, an na fila béguéye, an na sika béguéye ké ni yakhari nkassapakhou nia. Yakharé kha ga na nia yakhari nkassapé, a a na niane fabanka takhana nia parce que sénbé nte yakharé.